Sagnan'atody samy managnenanzy, ao misy hoe: kapohign'izy de roana mafana sara i lapoaly, araraky menaka sy atao be loatra, de ararak'izy efa vita kapoka efa misy sira de igny karazagny hafa; misy koà de vakina amin'ny ambony lapoaly efa misy menaka mafana atao bitiky de igny ndraika koà zany de sy kapohigny atody fa tonga de vakina akeo foana de misy mamadika ananzy, misy sy mamadika ananzy, ataonjare hoe oeuf sur plat agnarany.